Më pëlqen të shkoj me biçikletë sepse është një aktivitet më i shpejtë dhe dinamik. Të pedalosh më jep mundësinë të eksploroj më shumë vende në më pak kohë dhe më ofron edhé një dozë të mirë adrenaline.